Omunwani wayi amabya enabiriwunza a University, neryo inathunga obutsibu butsa omwibana omubiri ingindimuha ameyezi aya, wunasi ebiro bino abandu banene bakawunza University kandi bakabya ebasomire ebindu byanabiwumerere, kandi wukabya wukayawunza University, akabya hane abandi abawunza kera, iwe siwulhiwawunza, bethu nabo kundi sibawithekyi nemibiri neryo aho wanganarodya emibere eyawanga yikolheseramu, iwarondya nge business, abawunyu bamabya ibanganakuyamba, erikuha nge business, mama wawu amabya inanganakuha akasente akeritsuka mwe business, bolhobolho, kandi ebusiness nibya sikyiriyithesibawa esente sinene, wanganatsuka ebusiness omwa sente syosi syosi esiriho. Neryo, ingye ngamunywani wayi, ingimuha wayezi oweriyikolhesya oweritsuka akandu kanyoho kanyoho, erilhangira indi, nayo amayibezyahu kwesi ingindi mubwira, indi anganakolhaki, kwesi ingindi mubwira indi amabya inakaronda omubiri abyananimu applying okobulhi advert eyikalhaba, <hesitation> kobulhi advert eyikasa inalhebya, <hesitation> neryo ingathasya mu- advisinga indi alhebaye CV yiwe, obundi CV yiwe niyoyikalheka inaghana erithunga omubiri se- sawu hindulhayo, kozi si- sa kolha yandeke erilhangira indi amakolhakyi amabana omubiri